Ta-Malezia, raha nandalo tan̈y amin-drô tan̈y. <hesitation> Irô zen̈y anisan̈y pitravy rô ampira malaka. Avô zen̈y nanan̈a hery maventy irô matanjaka zen̈y irô tamin'ny roaiôma. Roaiôma maritima fôtiny izen̈y irô anisan̈y nanan̈a rôle maventy koa tamin'ny fampandrosoan̈a ny varotro ndrô tamin'ity faritry tan̈y izen̈y.